Maro karazan'ny fiteny zay <hesitation> fantako ôhatra hoe fiteny malagasy, fiteny frantsay, fiteny anglais, fiteny italien, fiteny allemand, fiteny chinoise, espagnol, indien, coréen, <hesitation> <noise> fiteny s- zaponey, fiteny karana.